آ، پنٕنۍ شخصیت بدلاوُن چھُ مُمکِن، مگر یہِ ہٮ۪کہِ مُشکِل ٲسِتھ۔ ییٚلہِ زن شخصیتٕکۍ کینٛہہ خصلتہٕ زِیٛادٕ سرٛنۍ چھِ، توہہِ ہیٚکِو پنُن رٔویہ تہٕ عادتہٕ کوٗشِش تہٕ خۄد عکاسی سۭتۍ بدلٲوِتھ۔